Rússar hafna hugmyndum um vopnahlé í Idlib héraði í Sýrlandi þar sem loftárásir voru gerðar í dag þriðja daginn í röð Tyrkir vara við blóðbaði árás sýrlenska stjórnarhersins og Rússa er yfirvofandi barnaverndarnefndir vinna ekki í samræmi við lög og reglur og það hefur haft áhrif á mannréttindi barna þetta sýna niðurstöður úttektar sem gerð var á hátt í tvöhundruð barnaverndarmálum og um fimmtíu dómum stjórnendur

Arnarlax segja að

hafi dregist inn í grímulausa hagsmunabaráttu og vilja að klúbbur matreiðslumanna endurskoði ákvörðun um um að slíta samstarfi við fyrirtækið Óslóar sem komst lífs af úr Útey undan skothríð Anders Breiviks árið tvö þúsund og ellefu segist aldrei gleyma þeim degi ný norsk kvikmynd lýsir því hvernig var að vera í Útey þegar árásin var gerð það verða allir sexí

í Laugardalshöllinni annað kvöld segir tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson sem heldur sextugs afmælistónleika sína á morgun hann segist rétt svo vera að byrja að skapa tónlist

gott kvöld árás sýrlenska stjórnarhersins og Rússa á

hérað í Sýrlandi er yfirvofandi Pútín Rússlandsforseti hefur hafnað óskum Tyrkja um vopnahlé til að afstýra blóðbaði rússar gerðu loftárásir á hernaðarskotmörk í Sýrlandi í morgun þriðja daginn í röð eftir rúmlega þriggja

síðasta vígi uppreisnarmanna í Sýrlandi en þeir halda nú aðeins stórum hluta héraðsins og svæðum við landamærin að Ísrael og Írak þeir hafa hrakist frá einu

til annars en rúmlega þrjár milljónir manna halda nú til í í Idlib og stendur tvennt til boða að vera við eða halda út á vígvöllinn ellegar flýja til Tyrklands komið hefur til átaka utan landamæranna en talið er að nærri

milljón manna gæti flúið til Tyrklands harðni þau á næstunni uppreisnarmenn eiga við ofurefli að etja og takist þeim ekki að halda er stríðið gegn Assad tapað rússar varpa sprengjum úr lofti og stjórnarherinn er fjölmennur og vel vopnum búinn hjálparstofnanir segja að hörmungar blasi við ef af verður og Erdogan

varar við miklu blóðbaði

í dag og þeir segjast ætla að vinna saman að því að koma á stöðugleika í héraðinu Pútín Rússlandsforseti sagði að til greina kæmi að ræða við einhverja hópa uppreisnarmanna í héraðinu en þó ekki þá sem hann kallar hryðjuverkahópa

Bjarni Pétur þetta er þriðji dagurinn í röð sem Rússar gera loftárásir á svæðið hvað gerist næst það

stríðinu ljúki í það minnsta eins og það hefur verið háð síðustu ár en lokaorustan er eftir

sem menn óttast mest en furða sig á því að fái ekki frjálsar hendur

að koma hryðjuverkamönnum

verði því svarað ekki er farið eftir lögum og reglum

við vinnslu barnaverndamála samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar málin taka of langan tíma sem hefur áhrif á mannréttindi barnanna einnig virðast lögmenn foreldra ekki benda á misfellur málanna þegar þau koma fyrir dómstóla rannsóknin er hluti af doktorsverkefni forstjóra Barnaverndarstofu og hún sagði frá henni á þriggja daga norrænni ráðstefnu um barnavernd sem lauk í dag í Hörpu

hún skoðaði samspil stjórnsýslureglna málsmeðferðarreglna og mannréttinda í barnaverndarmálum einnig vistanir barna utan heimilis á þriggja ára tímabili fimmtíu og fimm niðurstöður dómstóla og hundrað áttatíu og sjö barnaverndarmál þar sem börn voru vistuð með samþykki barnanna og foreldranna á tímabilinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og tólf helstu niðurstöðurnar eru þær að málin eru almennt ekki unnin í samræmi við svona grundvallarreglur í málsmeðferð sem eru í barnaverndarlögum og reglugerðum nánar tiltekið vantar oft niðurstöður könnunar í greinargerðum og einnig tillögur að heppilegum úrræðum ef málin eru opin á að vera áætlun um meðferð málsins og í áætlun um meðferð máls þar á að vera með hvaða hætti á að meta árangur af

áætluninni og þetta vantar almennt í barnaverndarmál var bara í tveimur málum af hundrað áttatíu og sjö heiða Björg segir að þetta bendi til þess að setja þurfi aukinn þunga í kerfisbundna skoðun og mat og endurmat á stöðu barnanna og fjölskyldna þeirra það sem kannski skiptir mestu máli í þessu líka er að lögmenn foreldranna þegar málin koma

fyrir dóm eru ekki að benda á þessar misfellur í málsmeðferð þegar málin koma fyrir dómstóla niðurstöðurnar bendi til þess að endurhugsa þurfi að einhverju leyti hvernig

virkar og er sett upp vitað er hvernig barnaverndarnefndir vinna en við sjáum

ekki að vinna í samræmi við þær reglur sem Alþingi hefur sett eða ráðherra í reglugerð og afleiðingin er að málin geta tekið of langan tíma eða mjög langan tíma og maður hefur áhyggjur af því að börnin séu ekki að fá þann stuðning sem þau þurfa á að halda og það geti haft áhrif á að grundvallar mannréttindi

sjötugur karlmaður lést í vinnuslysi á Ísafirði um klukkan tvö í dag

að því er fram kemur í tilkynningu frá Lögreglunni á Vestfjörðum slysið varð þegar verið var að undirbúa affermingu við

Funa í Engidal lögreglan á Vestfjörðum og Vinnueftirlitið rannsaka tildrög slyssins stjórnendur hjá Arnarlaxi segja að

hafi dregist inn í það sem þeir kalla grímulausa hagsmunabaráttu með því að rifta samningi við Arnarlax fyrirtækið vill að klúbbur matreiðslumanna endurskoði ákvörðun

um að slíta samstarfi þeirra samningur

og klúbbs matreiðslumanna um að Arnarlax yrði bakhjarl var undirritaður við hátíðlega athöfn í Hörpu á miðvikudaginn mikið fjölmenni var á svæðinu þar á meðal liðsmenn að því er fram kemur í tilkynningu frá Arnarlaxi sem barst síðdegis þar segir að samstarfsverkefnið hafi verið í undirbúningi í tvo mánuði þegar tilkynnt hafði verið um

um samstarfið birti Sturla Birgisson fyrrverandi þjálfari og liðsmaður

þar sem hann lýsti yfir vonbrigðum með ákvörðunina og að hann myndi segja sig úr klúbbi matreiðslumanna vegna þessa stuttu síðar tilkynntu fjórtán matreiðslumeistarar í landsliðinu að þeir hefðu sagt sig úr liðinu í mótmælaskyni ákvörðun stjórnarinnar hefði komið liðinu á óvart í morgun ákvað svo klúbbur matreiðslumanna að rifta samningnum sendi frá sér tilkynningu í dag þar segja forsvarsmenn fyrirtækisins að þetta komi þeim á óvart og þeir séu hugsi eins og þeir segja yfir því að landsliðið hafi verið dregið inn í það sem þeir kalla grímulausa hagsmunabaráttu með þvingunum

og hatursfullum áróðri þeirra gegn uppbyggingu hér á landi stjórnvöld hafi gefið Arnarlax leyfi til laxeldis fyrirtækið muni óska eftir viðræðum við klúbb matreiðslumanna um farsæla lausn á þessu máli svo

tryggja megi atvinnuöryggi landsliðsins auk þess ætlar Arnarlax að ræða við aðra bakhjarla landsliðsins um siðferði þess að landsliðið taki afstöðu byggða því sem fyrirtækið kallar grímulausan áróður og efnahagsþvinganir gegn einstökum fyrirtækjum samkvæmt heimildum fréttastofu ætlar

að gefa stjórn klúbbs matreiðslumanna helgina til að fara yfir málin og ákveða næstu skref það ræðst að líkindum hvort kokkarnir snúa aftur

í heimsmeistaramótinu

í Lúxemborg í nóvember móti sem búið er að æfa fyrir í tólf mánuði hvernig sem fer þá er ljóst að

er orðið hluti af stærra deilumáli um laxeldi og umhverfismál hér á landi brasilíski þingmaðurinn og forsetaframbjóðandinn

var stunginn með hnífi á kosningafundi í Brasilíu í gær árásin náðist á myndband en Bolsonaro hefur heitið því að berjast gegn mikilli í Brasilíu síðustu ár stuðningsmenn hans komu saman í Sao Paulo í gærkvöld

særðist alvarlega í árásinni en var fluttur á sjúkrahús og er að sögn lækna ekki í lífshættu maður á fertugsaldri er í haldi lögreglu grunaður um að hafa ráðist á forsetaframbjóðandann

er yst á hægri væng

stjórnmálanna og hefur oft verið líkt við Donald Trump Bandaríkjaforseta lýsa stendur nú yfir í yfir í Hofi á Akureyri þar sem fjöldi fólks alls staðar að úr samfélaginu er saman komið hátt í sextíu viðburðir eru á dagskrá hátíðarinnar og þar er Ágúst Ólafsson ágúst það er væntanlega margt lýsa er haldin að norrænni fyrirmynd en álíka hátíðir eru haldnar í Svíþjóð Danmörku og Noregi hátíðin hefur þar til nú borið yfirskriftina fundur fólksins og fór í fyrsta sinn fram í Norræna húsinu í Reykjavík sumarið tvö þúsund og fimmtán

Akureyrar og Almannaheill standa að lýsu og stutta skýringin á tilgangi hátíðarinnar er að skapa samræðuvettvang á jafnréttisgrundvelli við sem stöndum að hátíðinni við bjóðum öllum að taka þátt allir sem finnst hafa eitthvað til málanna að leggja og í rauninni

að það hafi einhverja samfélagslega tengingu og viðburðirnir séu opnir öllum og að það sé enginn

og það sem fram fari á lýsu spanni allt samfélagið enda þátttakendurnir bæði margir og ólíkir fólk kemur hérna inn af götunni það eru stjórnmálaflokkar og einstaklingar í stjórnmálum forsætisráðherra var hérna í dag og það er bara mjög fjölbreytt flóra af fólki á milli fimmtíu

og sextíu viðburðir eru taldir upp í dagskrá lýsu og því sannarlega úr mörgu að velja hátíðin er nú haldin á Akureyri í annað sinn fyrir alla þessa skipuleggjendur sem eru að standa að viðburðum hérna

lagt mikinn metnað í sína dagskrá og eru að fá til sín fræðimenn og einstaklinga sem geta lagt sitt að mörkum og auðvitað erum við mjög þakklát fyrir gestina sem hingað hefur tekist mjög vel í ár og eins og þarna kom fram eru margir fyrirlesarar á

ef þú finnur sjálfan þig og eyðir orku í það gætirðu fundið hina í leiðinni

en ég veit hvað ég er að gera á morgun segir atburðina ávallt fylgja sér norsk

í rauntíma er frumsýnd í Bíó paradís í kvöld

og annan júlí tvö þúsund og ellefu sprengdi Anders Breivik í miðborg Óslóar sem varð átta að bana Breivik hélt síðan í Útey og skaut til bana sextíu og níu ungmenni sem dvöldu þar í sumarbúðum jafnaðarmanna sjötíu og tvær mínútur liðu frá því að Breivik hleypti af fyrsta skotinu og þar til hann var handsamaður af lögreglu norska kvikmyndin Útey

tuttugasta og annan júlí fylgir eftir hinni átján ára gömlu þar sem hún flýr undan árásarmanninum í sjötíu og tvær mínútur áður en Andrea var ráðin í hlutverk

var hún látin gangast undir sálfræðipróf til þess að meta hvort hún gæti þolað álagið sem fylgdi tökunum þá var sálfræðingur viðstaddur æfingar og tökur á myndinni

æfingar og tökur á myndinni

sé skálduð persóna er myndin byggð á frásögnum þeirra sem komust lífs af úr eynni ein þeirra er

á sundi og synti um fimm hundruð kílómetra í köldu vatninu hún segir að það hafi verið erfitt að horfa á myndina og rifja upp atburði þessa dags erfiðast sé þó að hugsa til þeirra sem létust krakkar á Austurlandi fá að spreyta sig á ýmis konar þessa dagana nú stendur yfir

Austurlands eða en einkunnarorðin eru þora vera og gera hátíðin stendur reyndar allan septembermánuð og þegar við litum í grunnskólanum á Eskifirði voru allir útataðir í málningu ég er búin að vera að mála stigana hérna og svo fór ég

ég var líka að gera stigann

og svo fórum við í að gera

að taka vídeó af til dæmis bókum og láta þær færast hægt og rólega eins og þær væru að labba í burtu hvað finnst þér skemmtilegast hérna bara að læra að gera einhver listaverk

með eiginlega Sovét hatt Sovétríkjunum þeir voru en þú ég er bara með einhver kall sem ég bjó til markmiðið er að gera menningu barna og ungmenna hátt undir og örva sköpunargleðina í íþróttahúsinu á Eskifirði var íþróttum og teikningu blandað saman þetta er svolítið til þess að hætta að hugsa um það þannig eins og ef ég kann ekki á teikna þá er ég ekki góður í listum skilurðu við erum bara að finna leiðir til þess að skapa til þess að teikna til þess að

móta

annan hátt en við þekkjum og allir verða að kunna dansinn fyrir morgundaginn en þá verður formleg setning þar sem tónlistarmaðurinn Daði Freyr leikur

listir sínar í beinni útsendingu til Egilsstaða Seyðisfjarðar og Eskifjarðar tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson vonast til þess að geta loksins farið að gera meistaraverkin sín nú nýorðinn sextugur hann ætlar að fagna

tímamótunum með stórtónleikum í Laugardalshöll annað kvöld Helga Björnsson þarf vart að kynna hann hefur um áratugaskeið verið einn vinsælasti tónlistarmaður landsins hann hefur komið víða við á þrjátíu og fimm ára ferli og verið í hljómsveitum á borð við grafík SSSól og reiðmenn vindanna auk þess að hafa gefið út fjölmargar

orðnar tuttugu og fimm og hafa þær selst í samtals um hundrað og þúsund eintökum þá má ekki gleyma

en Helgi hefur leikið í fjölda leikrita sjónvarpsþátta og kvikmynda helgi fagnaði sextugsafmæli sínu í halda upp á það með stórtónleikum í Laugardalshöllinni annað kvöld á dagskrá eru rúmlega þrjátíu lög af öllum ferli Helga auk laga á nýrri plötu sem kemur út í næstu viku það verður mikið mikið

eins og þið sjáið hérna það eru skjáir út um allt og það er alveg sama hvar þú sitja í höllinni þú þú átt eftir að vera hérna uppi á sviði með okkur helgi segir að þótt hann sé að halda sextugsafmælistónleika í höllinni líti hann ekki á það sem neinn sérstakan á ferlinum

af því að ég ætla ekkert að hætta að skapa ég er rétt að byrja nú kann ég miklu meira heldur en þegar ég var að byrja þannig að nú get ég vonandi farið að gera

ellefu manna hljómsveit verður Helga til halds og trausts á morgun og sérstakir

Ragnhildur Gísladóttir og það verða væntanlega allir

sko það er ekki spurning hér verða allir sexý gæti ég fengið óskalag hvað viltu þúsund sinnum segðu já já

þá að veðri það verður austlæg átt yfirleitt fimm til víða rigning um sunnanvert landið og þá einkum

hiti verður á bilinu tíu til átján stig hlýjast á Norðurlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer rétt á eftir haukur styttist í leikinn gegn Sviss

Rússar hafna hugmyndum um vopnahlé í

héraði í Sýrlandi þar sem loftárásir voru gerðar í dag þriðja daginn í röð Tyrkir vara við blóðbaði árás sýrlenska stjórnarhersins og Rússa er yfirvofandi

vinna ekki í samræmi við lög og reglur og það hefur haft áhrif á mannréttindi barna þetta sýna niðurstöður úttektar sem gerð var á hátt í tvöhundruð barnaverndarmálum og um fimmtíu dómum stjórnendur Arnarlax segja að

kokkalandsliðið hafi dregist inn í grímulausa hagsmunabaráttu og vilja að klúbbur matreiðslumanna endurskoði ákvörðun um að slíta samstarfi við fyrirtækið Óslóar sem komst

lífs af úr Útey undan skothríð Anders Breiviks árið tvö þúsund og ellefu segist aldrei gleyma þeim degi ný norsk kvikmynd lýsir því hvernig var að vera í Útey þegar árásin var gerð það verða allir sexí í Laugardalshöllinni annað kvöld segir tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson sem heldur sextugs afmælistónleika sína á morgun er þessu lokið hjá okkur í bili næst eru það íþróttir og veður fréttir verða á sínum stað í útvarpi klukkan tíu og alltaf á punktur is njótið helgarinnar verið þið sæl